Spider can use a web to build even ley place a live to live on it and also use it as a leh jeh say ley way ley use la bridge to cross on to get to another place la what spider can travel on, on ley web la why I know about spider.